والله، أنا ما أبي لا ذاك ولا ذا. لا-لا في أحد على-في الحياة الواقعية يكون عنده قوى خارقة؟ ولا التحكم في الطقس؟ هذا أمر إلهي من عند الله، هو اللي يعلم الغيب ويعلم متى السماء تمطر ومتى ما تمطر وتشح. لكن حنا دائما، لا شحت المزن، نصلي صلاة استسقاء ويجينا المطر. لكن ما نتحكم حين في الطقس. الطقس من عند الله، هو اللي سيره.